He, <noise> au hi balo'as yang pas no au aonga. Ta talalu longa-longa, ma ta talalu makase'ek fa. Warna balo'as yang au hin ndia so, na warna momodok, pilas, kunik, ma nggeok. Balo'as yang au hi paken ndia son na kalau badu terusan so, na au hi warna momodok, ma boso talalu manalu. Ma liman na boso keke'uk ka. Au hi liman na stengah bo. Kalau badu kos so, na au hi warna pilas, liman <noise> na boso keke'uk, pas-pas bo. Au hi badu kos yang maloa kalau lopo manalu so, na au hi warna nggeok ma longa-longa. Kalau lopo keke'uk so na au hi warna kunik, ma harus maloa ma boso talalu keke'uk ka.